gott kvöld velkomin í kiljuna í þessum þætti ætlum við að fjalla um nýútkomnar bækur eftir þrjá höfunda Hallgrím Helgason Lilju Sigurðardóttur og ljóðabókina frelsi eftir Lindu Vilhjálmsdóttur það er reyndar fleira á Þorgeiri Tryggvasyni og nýjum liðsmanni

sem heitir Sunna Dís Másdóttir velkomin takk dengjum okkur í þetta það er sagan um mína pólsku ömmu eftir Halldór Guðmundsson Halldór Guðmundsson forstjóri Hörpu er að skrifa

konu sem hann kynntist þegar hann fór á Frankfurt

sérkennilegt veitingahús og eldaði ofan í fólk

stælum miklum listrænum tilburðum eiginlega hann kynnist henni

í sínum tíðu ferðum til Frankfurt þau verða góðir vinir hann lýsir henni þannig að hún hafi

heillað alla upp úr skónum sem hún kynntist hún var mjög litríkur karakter

takast á hendur þetta verkefni að skrifa bók ævisögu hennar ævisögu hennar ég held ég hafi aldrei lesið ævisögu þar sem viðfangsefnið er svona tregt í taumi það gengur á ýmsu hann þarf nánast að toga upp úr henni frásögnina tilurð bókarinnar stundum verður hún

af reiði út í hann hún hringir til Íslands með

sendir honum jólagjöf í næsta kafla

það gengur á ýmsu og þetta varpar ákveðnu ljósi

þrjósk og

hún er frá Litháen og og kemur

til Þýskalands í stríðinu það er

stór hluti sögunnar meðal annars vegna þess hversu mikið

ólíkindatól hún er felst í því að að

í stríðinu og á leiðinni mér finnst það

spennandi mér finnst minnst til þess koma hvernig honum tekst að sýna manni að hún hafi verið jafn heillandi og hann er alltaf að segja manni að hún sé mér finnst það vera það sem

persónunni er

en það sem það sem á daga hennar hefur drifið er áhugavert þegar honum tekst að komast að því hvað það var ertu sammála þessu maður er ekki alveg jafn hrifinn af henni og allir aðrir virðast vera hún er samt sem áður heillandi hún á þessa ótrúlega merku sögu náði mér svolítið hún kemur

sem flóttamaður úr einskismannslandi þar sem víglínan er búin að

það er eitthvað í þessu sem snerti mig flótta það er mikil í þessu og Halldór er mikill mikill áhugamaður um sögu Evrópu á þessum tíma hann vitnar í bækur

gefur honum ýmsar ýmsar upplýsingar um þennan bakgrunn og hann

á sér líka dramatíska

áhugaverða

erfiðast að sætta sig við að það er alltaf verið að segja að þetta sé heillandi kona en ekki verið að gefa mér upplifunina hér er allt önnur bók það er Bjarni Bernharður Hin hálu þrep hann gefur þetta út sjálfur forlögin hafa kannski ekki viljað gefa þetta út þetta er ævisaga manns sem hefur gengið í gegnum hrikalegri hrikalegri hluti en við getum nokkurt nokkurt okkar ímyndað okkur

kaldranalegur uppruni á Selfossi hann fer til sjós það býr í honum mikil listþörf síðan leiðist hann út í mikla fíkniefnaneyslu og glímir við

alvarlegan geðklofa alla tíð sem

leiðir hann á endanum inn

voðaverk hann verður manni að bana í

hann er að rekja þessa sögu á eiginlega þrennan hátt hann er að segja frá birta ljóð og myndir og svo eru stuttir kaflar þar sem hann kafar ofan í sjálfan sig setur sig í í aðra persónu talar um hann

þetta er ótrúlegt lífshlaup sem maðurinn hefur átt hann segir

sjálfur að hann finni

þessa knýjandi þörf til að segja frá sem hefur gengið í gegnum þennan geðsjúkdóm og tekist á við hann það eru ekkert margir til frásagnar endilega það er dýrmætt ég er sammála því að ég saknaði stundum það sem

í þriðju persónu bæta við mér fannst það hefði mátt vera

ríkari tónn í allri frásögninni af því á stundum

yfir atriði sem maður vill heyra heyra frá hans persónu þetta eru

áhugaverðir og erfiðir hlutir sem hann skrifar um á sama tíma skilur mjög vel að hann langi ekki að kafa dýpra en hann þó gerir

mjög vel að hann langi ekki að kafa dýpra en hann þó gerir

þessa bók þriðja bókin sem við ætlum að fjalla um er ljóðabók Stormviðvörun eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur þó titillinn sé þessi er hún öllu

léttari en

tilvitnun á baksíðu sem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 þetta er

hef séð á ævi minni ég er sammála fleytir manni inn í lesturinn þetta er Kristín Svava eins og við þekkjum hana

þessi kaldhæðni og glettni hún er með röntgenaugu eða vél sem hún tekur hvert atriðið á fætur öðru dregur upp myndir sem maður gleymir ekki af íþróttaálfinum og af hverju verða lýsisflöskur alltaf klístraðar og þar er komin mynd af Íslenskum veruleika hún

þar þær voru sárari einhvern veginn hún hún er það er gaman að er samt til staðar þó þó það sé léttara yfir þessu þá er hún svo flink

svo snjöll að nota endurtekningar það eru nokkur ljóð sem byggjast upp á síendurteknum línum hún beitir þessu mjög skemmtilega til að búa til stórar myndir algjörlega

ætla að játa það að mér finnst síðasta kvæðið

og við heyrum hana lesa það

fljótlega í Kiljunni

mér finnst þetta eitt allra besta kvæði sem

ljóðabók á Íslandi í langan tíma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

þetta er þetta er mjög sterkt stöff þetta er ferlega góð bók við skulum sjá hvað er að gerast

hjá okkur í settinu í fáum línum Ragnar Helgi Ólafsson sem líka er helsti fékk í dag verðlaun Tómasar Guðmundssonar fyrir bók sem nefnist til hughreystingar þeim sem ekki finna sig í samtímanum og inniheldur lög og texta eins og segir á kápu íslensku

barnabókaverðlaunin voru veitt í gær og hlýtur þau arkitektinn Ragnheiður Eyjólfsdóttir fyrir

sem sækir efni í sagnir og ævintýri saga hvalveiða er mikið rit eftir Smára Geirsson en þar eru raktar hvalveiðar í kringum Ísland til nítján hundruð og fimmtán en þær

þjóðir eins og Baskar og seinna Norðmenn sem voru umsvifamiklir í lok nítjándu aldar og svo Bandaríkjamenn sem reistu

vélvædda hvalstöð á Seyðisfirði dagar handan við dægrin eru minningar Sölva Sveinssonar fyrrverandi skólastjóra frá æskuárum á Sauðárkróki skrifaðar í hlýlegum og gamansömum tóni undir fíkjutré eftir Önnu Láru Steindal segir sögu sem kom til Íslands frá Líbíu tvö þúsund og tvö og lifði í tíu ár í ótta við að verða vísað úr landi Eva Magnúsdóttir er nýgræðingur sem skrifar um konurnar í Reykjavík og leit að hamingjunni í skáldsögunni lausninni hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum þetta árið í bókum sínum fjallar hún einkum um stríðsátök og þykir fara býsna nærri blaðamennsku hingað er kominn Hallgrímur Helgason þetta er

þetta er svona undantekning á mínum ferli ég hef ekki

um sjálfan mig áður þetta er þetta er nýtt nýtt svæði fyrir mig hvað ertu að skrifa

þú ferð til München eftir stúdentspróf og ætlar

þetta er sagan af

þeim tíma já þetta er

af erfiðasta vetri í mínu lífi ég átti í ægilegum vandræðum með mig og var

ungur maður og vissi vissi ekki alveg hver ég var var að reyna að komast að því kannski klassísk þroskasaga

eins og maður væri óléttur af sjálfum sér sem sagt að vera ófæddur listamaður er svolítið eins og eins og að vera í skápnum svo skrýtið og óþægilegt

af því maður veit ekkert hvað samkynhneigð er og maður veit ekkert þessi bók lýsir leitinni að sjálfum sér svolítið þú ætlaðir að verða málari og maður í baráttu við allt og alla og ekki ánægður með neitt svakalega dómharður eins og ungt fólk oft er ég reyni að fanga fanga þennan unga mann

og reyni að lýsa honum

eins og hann var

og heimurinn kom honum fyrir sjónir eins og hún væri skrifuð nítján hundruð áttatíu

lýsingarnar á þessu Íslandi sem þú kemur frá eru býsna nöturlegar þetta virkar eins og mjög leiðinlegur staður

að mörgu leyti var hann það og alla vega fannst honum að þetta væri leiðinlegasti staður og

tími til að vera ungur maður ever í heimssögunni þegar dóttir mín las þessa bók í handriti þá sló þetta hana

og það var þarna ég skil það ekki þetta var svolítið öðruvísi land og maður var óánægður með

margt hefur breyst og svona þrjátíu árum síðar erum við held ég á betri stað þetta er sami tíminn og þú lýsir í þetta er allt að koma já kannski að einhverju leyti í seinni hluta þú virkar eins og þú hafir sjálfur verið býsna leiðinlegur eða einhvern veginn komplexeraður og partur af þessu að þú ert með einhverja

skrifaði hana var þessi hugmynd sem ég fékk haustið tvö þúsund og ellefu þá kem ég til aftur þrjátíu árum seinna þessi borg þýddi bara sársauki og erfiðleikar fyrir mér þannig að var skrýtið að koma þarna aftur ég var með konan við þúsund gráður það var upplestur í ég var einhver svaka allt í einu í þessari borg sem þýddi svo mikinn sársauka skringileg tilfinning að koma sem

sigurvegari í þessa borg aftur að um kvöldið eftir upplesturinn fattaði ég í rauninni hvernig mér leið ég var í rauninni veikur á þessu tíma sjóveikur kannski þannig kom hugmyndin með þessar það efni sem kemur út úr mér varstu með

það er skáldskapurinn í bókinni einhverjir menn eitthvert

og þú tengir illa við það þeir voru allir úr m r og við vorum á skjön og hræddir við ykkur m r

ég féll ekki inn í þann hóp og lýsi því eins og það kom mér fyrir sjónir þetta virðast hafa verið menn svo voru svolítið hrokafullir já það var geysilegur hroki í gangi á þessum árum þetta var hátindi kalda stríðsins getum við sagt og vinur minn Húbert

Húbert Nói myndlistarmaður var að skýra þetta út fyrir mér um daginn og ég fattaði ekki fyrr en þá að kalda stríðið snérist um það að finna veikleika hjá andstæðingnum Sovétmenn og Bandaríkjamenn og reyndu að finna veikleika hjá andstæðingnum þetta endurspeglaði allt lífið alveg niður í

í Reykjavík nítján hundruð og áttatíu fólst í því að fara niður á Hótel borg og salla fólk niður ausa yfir það svívirðingum klekkja á fólki

mest á fólki þú virðist líka vera býsna einrænn á þessum árum geysilega einn og ég var bara einn með þessari tilfinningu þessari óléttu minni þarna

var einhver annar maður inni í mér sem ég vissi ekki hver var og ég var að bögglast með þetta og

gat ekkert umgengist fólk

sambandi við einn eða neinn þess vegna var þessi þörf

að fara burt frá Íslandi fara og vera einn í einhverri stórborg

í rauninni er leyndur draumur um að komast í fangelsi

mig mig langaði til Berlínar og það var meira spennandi en svo svo var mér sagt að ég þyrfti að sækja um skóla og en varstu handtekinn í Austur Berlín er það satt já það er aðeins ýkt í bókinni eins og ýmislegt ég var handtekinn það gerðist í raun og veru

ég var að taka myndir af múrnum austan megin frá og þá kemur hermaður opnast múrinn og ég er færður inn á milli múra og hafður þar í haldi og tekið allt

og ég hélt ég

mundi aldrei koma aftur heim þetta var alveg skelfilegt en þú ert að færa ýmislegt í stílinn líka þetta er ekki allt hundrað prósent alltaf skrifað pjúra skáldskap en stundum byggt á staðreyndum en þegar maður er að skrifa um sjálfan sig þá þarf maður

minna um skáldskap

ég var ekki bara feiminn heldur líka hræddur við kvenfólk hræddur um að festa mig hræddur um að

skerðast hræddur við að eignast börn og lenda í lúppu sem maður kæmist ekki út úr samkvæmt þessu ertu hreinn sveinn mjög lengi

gefið út bækur Hallgrímur að menn verða móðgaðir eins og til dæmis það var

þetta er allt að koma og svo eftir síðustu bók var heilmikil rekistefna fundir þar sem Helga talaði og svona

verði einhverjir þarna eru persónur

yfirleitt í mínum bókum geng ég nærri persónunum ég gat ekki gert neina undantekningu á því í þessu þessu tilviki þakka þér fyrir Linda Vilhjálmsdóttir segir um nýja ljóðabók eftir sig sem heitir frelsi

þú kallar bókina þína frelsi hvers vegna þetta nafn hefur fylgt þessari hugmynd alveg frá upphafi og í rauninni var það þemað ég var að hugsa um þegar ég byrjaði tvö þúsund og átta þá orti ég innganginn og las hann upp hjá þá byrjaði ég að yrkja út frá hugmyndinni um afbökun hugtaksins frelsi í góðærinu og uppganginum sem hafði verið einhvern eins og maður gæti

skáldskapur með trúarlegu ívafi

ekki smart

einhver reiði þarna líka nei það er ekki reiði ég er búin að vera það lengi með hana það hefur kannski blundað

einhvers staðar á leiðinni en ég held ég hafi hafi pússað hana alla burt þetta er fyrsta ljóðabókin þín frá tvö þúsund og sex

ansi löng

mjög þreytt á þessu mig langaði oft til að henda þessu handriti en það var svo mikið í því að ég einhvern veginn ég tímdi því aldrei en þú varst að vinna á einhverju þunglyndi

þunglyndi ég var í miklu þunglyndi og til dæmis fyrsti kaflinn að tvö þúsund og átta rann þetta upp úr mér svo vann ég mig inn í inn í

fyrsta kaflann og þá datt ég niður smám saman í þunglyndi hætti að reykja og seig hægt og bítandi niður mjög markvisst

þegar ég fór að lesa ljóðin eftirá það var mjög skrýtið því það var allt í þeim en þau voru öll vitlaust saman sett ég þurfti að taka þau öll upp og skrifa þau aftur það var erfiðasta vinnan i þessu handriti það hefði verið miklu betra að henda þessum kafla

og byrja upp á nýtt en það var allt þarna sem ég ætlaði að nota

vildi segja maður á blaðinu að ég get alveg orðið brjáluð ég get verið að raða línum endalaust en þetta hefur alltaf verið svona hjá þér já þetta hefur alltaf verið svona

kannski er ég komin á það að sætta mig við það

sætta mig við að svona sé þetta þá þarf ég ekki að berjast á móti því að minnsta kosti það fer svolítið mikil en þú ert orðin frjálsari af þessu núna nú er ég frjáls eins og enn sem fyrr er gefið í skyn að okkur sé hollast að meðtaka fagnaðarerindið möglunarlaust og helst að lofsyngja frelsið þar sem við

óbundin og megum velja um að bryðja eða álþynnur næsta góðæristímabil og skola þeim niður með

þú farir vítt og breitt þarna er þarna er kókaínsmygl sem þú hrærir saman í þennan pott þetta

er sambland af spennusögu og suður amerískri sápuóperu minn góði ritstjóri Sigríður Rögnvaldsdóttir sagði fyrsta komment hennar var já þetta er viðburðaríkt það er það og ég vil hafa það þannig vegna þess að ætlun mín með þessari bók

að skemmta fólki þetta á að vera skemmtileg bók og og ég nota þennan

stutta kafla svissa mikið milli persóna til að halda ákveðnum hraða í sögunni

svo lesandinn verði aldrei leiður þú ert alltaf kominn í næstu persónu það var ætlunin með þessu að búa til bók sem væri erfitt að leggja frá

sér það var það sem mig langaði að gera í grófum dráttum um hvað er þetta þetta er að mestu leyti köttur og mús saga um kókaínsmyglara og tollvörð

svo var ég að hugsa um það um daginn þegar ég var að lesa handritið að þetta er líka ástarsaga kannski er þetta spennusaga með

eða ástarsaga með

trúlega spennusaga með ég hugsaði með mér að mig langaði að gera bók sem sem mig sjálfa myndi langa að lesa

þeirra líf er allt samtvinnað

er nú reyndar lesbísk já já

ástin er svo falleg og brjáluð

að hluta til að setja eitthvað úr sjálfri mér inn í þetta þó persónurnar eigi ekkert skylt við mig þannig

það er stundum svolítil í glæpasögum vondur og góður en þarna eru eiginlega allir vondir en samt dálítið góðir þetta er þessi kannski frekar þann veruleika hvað er það sem rekur fólkið til þess að fremja glæpina og hvert er

þetta er

bjó í Mexíkó þegar

kynslóð höfunda sem hef orðið fyrir áhrifum af sjónvarpi líka ég kynntist sjónvarpinu mjög ung og sápuóperum í mexíkanska sjónvarpinu

horfði mikið á það þar sem allt verður mjög ótrúlegt og þetta heldur endalaust áfram sem er kannski

mjög skemmtilegt það eru svo margir að skrifa inn í svo mikið raunsæi í

hún Yrsa hefur sagt að raunverulegir íslenskir glæpir myndu ekki duga í smásögu einu sinni veruleikinn í sjálfu sér kemur mér voða lítið við

maður verður að gera hlutina trúverðuga en

það sem er að gerast í samfélaginu

heldur en gæti komið fram í skáldsögu þetta er alveg lygilegt það er alveg

þakka þér fyrir að koma í þáttinn takk fyrir að bjóða mér við ætlum að enda þetta í Vatnsdalnum í hvínandi roki

í Vatnsdal dvaldi síðustu ævidaga sína Agnes Magnúsdóttir áður en hún var líflátin fyrir morðið á Ketilssyni mörgum eru þessir atburðir í fersku minni enda er sagt frá þeim í í bókinni er mikið fjallað um samskipti Agnesar og heimilisfólks að

Agnes var geymd í skemmu kannski líkri þessari sem er hér aftan við húsið að

og sem ólst upp í hörðum og miskunnarlausum heimi en hún virðist líka hafa verið gáfuð ef marka má viðskipti hennar og skáld Rósu þær höfðu báðar elskað Ketilsson þegar þær hittust sendi skáld Rósa þessa vísu á Agnesi undrast

þarft ei

kennir pínu hefir burtu hrifsað þú helft af lífi mínu en Agnes á að hafa svarað að bragði með þessu kvæði er mín klára ósk til þín seka drottinn náðar af því Jesú eitt fyrir verð okkur keypti báðar húsið að

var reist átján hundruð sjötíu og níu af Lárusi Blöndal sýslumanni og þótti þá með veglegri húsum á Íslandi það

hjá Lárusi Bjarni Þorsteinsson sá sem safnaði íslenskum þjóðlögum og var prestur á Siglufirði meðan Bjarni dvaldi á féll hann fyrir Sigríði dóttur Lárusar sýslumanns í ævisögu Bjarna eftir Viðar Hreinsson er því lýst hvernig þau voru að draga sig saman Bjarni gaf Sigríði nótur en hún spilaði á gítar sem reyndar er varðveittur á á Siglufirði þá var Bjarni þegar kominn á kaf í rannsóknir sínar á íslenskri

sem lögðu grunninn að svo mörgu í íslensku tónlistarlífi æskan hverfur út réð ganga af

Sigríður virðist hafa verið mikill kvenkostur því fleiri en Bjarni fóru á fjörurnar við hana en hann elskaði hana

mér hefur fundist alla þá tíð síðan ég fór heiman að

í skóla að ég væri ósköp einmana í heiminum ég átti engan í Reykjavík sem lét sér nokkuð annt um mig ég varð að gjöra allt sjálfur ákvarða en einmitt af því að ég var svona einn því dýrmætari þúsund sinnum dýrmætari var mér og er mér yðar indæla

sem gjörir mér lífið svo gott og bjart jafnvel áður en ég fæ yður til mín ó hvað ég á gott um aldamótin nítján hundruð

hjónin Björn Sigfússon og Ingunn Jónsdóttir Ingunn skrifaði merkilega bók sem heitir gömul kynni og er góð heimild um líf til sveita í gamla daga Ingunn var mikil vinkona Sigurðar Nordal sem sagði um hana að í hvert skipti sem þau hefðu hist hefði Ingunn stækkað meðan karlarnir

í kringum hana hefðu smækkað í erjum og metnaði sönn skemmtileg einlæg og spakleg sagði Nordal um Ingunni skemmtilegustu kaflarnir í bók Ingunnar fjalla um

þar er til dæmis ógleymanleg lýsing á Sölva Helgasyni sem gekk undir ýmsum nöfnum ekki sagði Sölvi ævinlega rétt til nafns síns þegar hann var spurður að heiti nefndi þá stundum orð sem áttu að tákna mannkosti hans til dæmis húsfriður eða hann kvaðst heita Sjúlvi því að svo hefði hann verið nefndur erlendis og skrifaði á blað sem hann lét sjást hjá sér merkilegi maðurinn

hinn vitri líka er haft eftir honum að hann hafi sagst heita Sölvi Helgason

Sókrates

honum er eignuð þessi vísa um sjálfan sig ég er gull og gersemi gimsteinn þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa